Tosteri osht ni pajisje që përdoret për me pjekë bukën. Felet e bukës i qet mrena tosterit edhe mandena e shtyp pullën edhe tosteri përdorë disa rezistenca elektriike që lshojnë nxehtsi. Kjo nxehtsi e pjekë sipërfaqen e bukës. Kur kryhet, felet dalin automatikisht vet jashtë.